लाल रंग थें जुनून कू रंग माणे जांदू। यू भावनाओं का दुइ छोरों पर पड़दू। लाल रंग तीव्र भावनाओं कू रंग माणे जांदू जै मा क्रोध, बलिदान, खतरा गर्मी से लेकर प्यार जुनून और कामुकता तक शामिल च। लाल रंग एक उत्तेजक रंग च। यू हमारा दिल की धड़कनों थें तेज करदु। हमारी नाड़ी थें बढोंदू। लाल रंग थें भूख से भी जोड़े जांदू। लाल रंग प्यार और गर्मजोशी कू प्रतीक भी च।